Nkyɛ m'enyi bɛgye paa dɛ m'adwen mu bͻdͻ kyɛn dɛ mebɛyɛ obi a matahye a obiara nyim me. Osiandɛ sɛ m'adwen mu dͻ a, meyɛ biribi ketseketse bi wͻ kokoamu a, obi a ͻwͻ abͻntsen no bͻhwehwɛ m'ekyir kwan. Na dɛm nyimpa no na ͻbɛma matahye. Ntsi m'enyi bɛgye paa dɛ m'adwen mu bͻdͻ yie na dɛm adwenmudͻ no aboa me, na obi anaa amamfo apɛ m'ekyir kwan.